Ɓamugol fotoo kaa a balloto seeɗa so taɗii telfoŋ maa njogiɗaa. so tawii kamera uddaa yitre maa wootere ndee ƴeewa ñoƴƴa ɗo windi ɓamugol fotoo ɗoo ɓamaa. <hesitation> Banngal <hesitation> ɓamugol fotoo ka <laughs> nii ni woni no andirmi tawetee ana yaafi.